Iboubounanai vanua egege, abuna kapea agananai a'ana koriana, ko abuda egege mai agada mara'i ana ibouda ama vave'oda. Gebada egege ama koida siau, imari, namua'a, uma a'ada iboudadai ama tei, ama anida, ama koida ae'adi gevavaida ro'ava. Amaga a. a isa ae'adi gevavida ro'ava inokai ama anida boudadai. A'ana e'u trevlin a'ananai a'ania. Amaga frens da ira'u ama vavai ama isanda ae'adi nonoana, gaga'ana a'a abunai a'ana ama isana ero. Eda gavarana, eda abu nonoa da, abu gaga'ada isa'i famli nonoada ae'adi geka ro'ava, famlida eda ve'ona a'ana ae'adi ei'nanai. A'ada ama isanda inoku ama va'au va'au. Aveana kaivananai naku'uda ama vaonda o agana a'a abuna. Abuna nonoa gaga, aga aebo, anobo'o, aga a'aenanai amia, a'ana arari. Aga geba egege aisanda ava nonoada inokai a'aenana amia apaura, a rari. Inoku e'u paurada ira'au ama, vavai ro'a, orasa amagana abuna ama isanda, amagana a'a vanuana kaivananai, ama mai taon kaivananai, ama gana a'a kauda ge veakauro'a a'ada ama isanda. Kauda robanai gepaura ro'ava ae'adi ira'a gepaura ro'ava gebada teiboro nai gekore ro'ava a'ada iboudadai ama isanda. A'ana ama ra'au aina, ana nana e'u drim na vagana koria na, kanobagana kanobagana gainanai, orasava. Isa ra inokai gavada nonoadada isa abi kauda ira'u egege abu ege, mara egege. Kauda mara egege ira'u gaga ia kanobaganai a'adada ero kama isa'aku. Eda maorada ero a'ana ava nonoagaga uko'una eka eania ovinai ro'ava. Aura ro'ava a'a eda maorana a'ana vaisa'akuna o kama'eno na a'ana ae'adi, oma mai a'ana ae'adi, o ava nonoa'o va a'ada ae'adi. Emu famlina a'ana a'adina orasave a'anai eda maorana a'anai ege vavaina a'anai nonoa.